<noise> AI ini sangat bagus, tetapi perlulah meletakkan batasan kerana tidak semua jawapan AI adalah betul.

Ubat tradisional yang wujud dalam budaya saya, selalunya yang saya lihat adalah akar kayu dan juga kacip Fatimah. Ia digunakan untuk <noise> kaum wanita dan juga kaum lelaki untuk <noise> khasiat yang <noise> dinamakan tenaga batin.

Musim yang ada di negara saya adalah musim buah, musim hujan dan musim panas atau kita panggil kemarau.

Saya gemar menonton filem-filem ataupun rancangan TV yang berkisarkan tentang masalah sosial masyarakat serta kekeluargaan. Terutama sekali siri-siri yang banyak memberikan pengajaran dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap manusia.

Penggunaan teknologi ada faedah dan risiko-risikonya. Di mana ada faedah, semestinya ada risiko. Jadi, pada pandangan saya, penggunaan teknologi ini haruslah bersederhana. Jangan terlampau bergantung, tetapi jangan pula tak guna langsung.

Pihak sekolah perlulah berinteraksi kepada ibu bapa dengan memberikan informasi tentang anak-anak mereka atau tentang perkembangan anak-anak mereka melalui sistem ataupun kemudahan yang kita gunakan seakarang ini, seperti Whatsapp. Oleh yang demikian ibu bapa dapat mengetahui perkembangan anak-anak mereka di sekolah.

Pada pandangan saya, langit itu berwarna biru disebabkan ia akan memantulkan warna air laut. Secara saintifiknya, itu adalah jawapan yang betul.

Mereka akan menggunakan teknologi dengan cara yang sama, tetapi hanya kekerapan penggunaan itu mungkin berbeza, serta kemahiran untuk menggunakan teknologi adalah berbeza.

Saya tidak ada sebarang persiapan menyambut hari jadi sendiri, kerana apa yang penting pada saya sekarang ini adalah menyediakan keperluan untuk keluarga.

Kerja rumah yang begitu sukar disiapkan, tiada.

Awan di sini adalah cerah.

Antara permainan tradisional yan gmasih dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti saya adalah permainan seperti congkak , sepak takraw, batu seremban, serta galah panjang. Selalunya permainan ini dimainkan secara berkumpulan.

Ya, saya memandu kereta dan saya hanya boleh memandu kereta. Tapi kereta sedan, kereta MPV, SUV, jenis-jenis kereta tersebut saya boleh bawa.

Sangat tenang kerana para penonton akan fokus kepada cerita yang mereka tonton, tetapi apa yang menyeronokkan adalah kerana kami akan membeli makanan seperti popcorn, air untuk dibawa masuk ke dalam wayang. Jadi, kita boleh menonton wayang sambil makan popcorn.

Saya gembira kerana saya boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan saya melalui telefon bimbit.

Sekolah di sini sangat luas kerana komuniti kami di sini adalah besar, jadi jumlah pelajar di sekolah juga adalah besar. Oleh yang demikian, sekolah-sekolah kami adalah kelihatan baru dan juga besar.

Saya menambah nilai kredit telefon bimbit saya dengan cara membayar dengan cara atas talian. Ia memudahkan saya kerana dalam beberapa saat saja, nilai kredit dalam telefon bimbit saya telah pun ditambah.

Boleh dikatakan amat kerap. Mungkin setiap kali ada notifikasi masuk, masa itu juga saya akan memeriksa telefon saya. Akan tetapi, selalunya saya akan menggunakan telefon bimbit untuk berkomunikasi sahaja.

Jarang sekali keluarga saya untuk menceritakan tentang sejarah mereka.

Buku cerita kanak-kanak tempatan yang popular bagi saya adalah cerita Sang Kancil, riwayat Sang Kancil. Ianya telah diceritakan sejak zaman dahulu, menceritakan tentang kebijaksaan sang kancil dalam menghadapi musuh-musuhnya.

Antara cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh usahawan yang ingin memulakan perniagaan di rantau ini adalah pemilikan capital yang banyak, serta kertas kerja yang memerlukan satu perniagaan itu berdaftar dan memiliki lesen yang sah.

Bahagian yang akan memberi tekanan dalam kerja saya adalah rakan-rakan sekerja yang bersikap negatif terhadap saya. Ianya akan memberi tekanan dalam kerja saya.

Kerajaan saya mempunyai program kebajikan yang kukuh.

Saya telah berjaya penyelidikan saya ke dalam satu jurnal.

Makanan segera adalah contoh makanan yang tidak sihat. Begitu juga makanan yang diproses ataupun makanan yang mengandungi kandungan gula mahupun kandungan garam yang tinggi. Jadinya, kurangkan pengambilan makanan seperti ini dengan kerap.

Ya, keluarga saya mempunyai bajet yang ketat. Sangat sukar untuk melakukan aktiviti seharian kerana mempunyai bajet yang kurang.

Sebab utamanya adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan gaji.

Saya tidak pandai bermain sebarang alat muzik.

Sistem pembayaran di negara saya telah banyak meningkat, di mana kebanyakan transaksi pembayaran adalah lebih kepada tanpa sentuhan, banyak menggunakan kad atau pemindahan dari bank akaun kepada bank akaun peniaga.

Bagi saya, makanan tidak sihat adalah seperti makanan yang banyak lemak, makanan yang banyak gula, dan juga mungkin makanan yang berminyak dan juga makanan yang mempunyai kandungan garam yang berlebihan. Disebabkan saya memang <hesitation> memberi tekanan kepada makanan yang sihat dan juga amalan pemakanan sihat, <hesitation> selalunya saya jarang masak makanan yang berminyak, menggoreng makanan berminyak, ataupun memasak makanan yang boleh memberikan- menggunakan banyak gula atau banyak garam. Saya cuba untuk menyediakan makanan yang lebih sihat untuk anak-anak saya dan juga untuk diri saya, dan cuba untuk mengurangkan makanan, yang di mana suku-suku, separuh adalah sesuatu yang saya gunakan untuk memastikan saya makan mencukupi dari segi nutrisi, tetapi pada masa sama tidak berlebihan yang boleh menyebabkan masalah atau gangguan kesihatan di kemudian hari.

Saya suka bermain badminton.

Saya akan memastikan saya mengambil pemakanan yang seimbang dan berkhasiat, meminum air putih atau air masak yang banyak, mengambil vitamin serta memastikan saya mempunyai tidur yang cukup setiap hari.

Pegawai yang dipilih kepada komuniti perlulah menunaikan tanggungjawab mereka dengan memberi perhatian kepada kepada masalah-masalah yang dihadapi dalam komuniti, <hesitation> contohnya kekurangan bilangan sekolah. Seandainya dalam satu komuniti itu mempunyai ramai kanak-kanak ataupun pelajar yang perlu pergi ke sekolah, mereka perlulah menubuhkan lagi sekolah di kawasan tersebut <hesitation> bagi memenuhi <hesitation> keperluan komuniti tersebut. Itu adalah contoh.

Wakil rakyat.

Kebiasaannya generasi yang lebih tua akan memberi nasihat atau tunjuk ajar kepada generasi yang lebih muda dalam masyarakat saya. Tetapi kadangkala mereka akan menegur dalam nada yang sinis, jadi ini kurang digemari oleh golongan yang lebih muda.